Pues shik sandiem makiej chey parnaran mol kues co pues not sokej apatoch nüt na- naran onambiol jan parmaran pues ajuech showalley akuej y atatuan ajuey tiempo parmuran porque pues a poco lo taran showalley akuej ajkaj juey ajuey showalley akuej at mod peas castil ajuey este a op shiel ajuey showalley este ajuey oñij, ñi oñij kit, ñi oñij wakesh, ntonces pues como showalley atam ninguey tiel kambaj porque cada wesh apajleck mongüech owish pues aran mol par- parmut meawan ñipelan.